To eɗye mi ga yachire ga rere, lo esni gnu gnuatnu ge, nga kureshni mi ga laga shise mi snu duwa, mi zhi ɓa po duwa snu ʻɓe, mi ga de yachire mi rere lo esni tnaba ge, nga dá kureshni ma nyigna pwi, ma ʻwye wnu, ma ynaɗyi ɗyi ke ma yashi de mi a mi abyi de mi nyigoyi de mianukodoza yi, mi da ɓeta, ke mi kpe duya lo efa, mizhi ɓa dna ʻfa hna lo, mi snu tnutnu lo ge snu tnutnu lo ge, mi ga la yachi ma da snu, ynaɗyi yio ma ɗyi, mi ɗyi ynaɗyi ke mi de ga la kuo, mi zhi ba de snu lo ge de snu lo ge eɓe a da mi ɗo, ma da yachi mi da snu ke mi de ga kpe la kuo, mizhi ɓa e ga la kupo ɗye eɓe da mi ɗo mi ga la ga zhi epyi mi ɓa nuwna fu, mi ga nuwna fu, ke ma ynaɗyi chni ma ɗyi Nga ynaɗyi ɗyi nga laga mi lo mi nukodoza ɓwari yi lo zhi lo yi taza shnanɗye yi ga snu ge nyize è wo bma wo bmya gi yi yna, nɗye ga zhi ɓa zhio ga ta eza, esa zhi ɓa lo ge waa, yi ga zhi ɓa yi ga yi ya wuga ya lo yi yi yi zanɓe ɓwari, yi zhi ɓa fio, fio fio fio yi ta ʻza de wo yi, yi ta yi nyize ʻza shnnɗyre nyize ga da yi re yna, yi ta eza shnanɗye yi ga snu efa bmya gi yiyna ye lo yna, yi snu tnutnu ɗyi ʻwye ɓa dna é ʻza nyio, yi zhi ɓa geznu zhi ɓa de jni, yi ga dé ga wú zaza ga lo wo lo yachi re, kami kami mi lo, nzhi ɓa la tsi rere ba sa nga yachire ge yna mi ga da yashi de miabyi yi de mi nyigoyi de mia doke yi yi ga ta yi yna eza, yi ta yi nyize ʻza shnanɗye yi ga snu ge yi ɓwari è bmya ge yna, de shnaɗye yi ga snu yi ɓwa ynaɗyi yi ɗyi yna, de shnanɗye yi ga snu yi ɓwa de yi kpe yna, kam yi zhi ɓe ga de yazhire he ga ɗye ɗye ya da duwa snu, mi ga ya mi ɗyeo mi snu duwa mi gna tswashe mi ye he bma mi snu Ɓeɓe nga chniɓe mi snu é nyize hni ʻɓe yna, è yi denɗye mi ga snu gi è bmya gi mi ge yan, ɓen ynaɗyi, tswashe wo gi mi ynaɗyi nɗye mi ga ɗyi nubo è sni mi de mi aɓyi yi yna, mi zhi mi mi zhi ɓa po miɗye yni, mi ga ka gna mi nyigo wo snu, mi nyigo zhi ɓa snu yi ga yazhire yi rere, efe zhi ɓa dé ri, nɗye ga ka ya mi de duwa snu, to yi dada etsu tswashe ha dá feri gi yi mari, ɓeɓe nɗye a snu é nyize hni ɓe yna fi é he ɓwagnu lo, yi ye he bmayi snu, shnanɗye he shi yi ʻɓwa hni, de yi ʻbwa shi lo, nzhi ɓa po, nga ka ʻgbe ya gi mi nyigo ke yi de ga wu mi lo mi laga mi lo efa mi lo de miʻfa nu, mi zhi ɓa dna é fa lo he ga ɗye mi nyigo wo la duche, wo bma mi snu é tnutnuo, éɓe ɗo yi sasaleyi eɗyen y danu zhi ke ya ynaɗyi ɗyi ke yi de ga wu yi snu tnutnu, yi desnu de snu lo ge, ɗye ebe de yi ɗo, yi ga da yazhise yi dasnu, ke yi go eza ta, yi go eza ta shnanɗye yi ga snu gi yi efa tnutnu ɗye gi è ɗyibye ke yi ʻfa yna ɗye è bmya mari yna nɗye yi yì chni aza ɓa ɓa ɓe yi ʻɓwa nu, yi ga yezhi é ʻfa lo yi ta eza E mi zhi ɓa lo mi nyigo ga iya wo gi mi shawula wo gi mi ɓegbedna wo gna ɗye mi zhi ɓa lo, mi la ɓeta da de mi nukodo yi nɗye wo ga zhi wo ɓa ɓe mi ɓwa yna ko wo ga ga bwa aza gi mi nɗye ɓa a zhi ɓa ɓa ɓe mi ɓwa ge mi tnutnu ɗye e lo byeɓwa yna nu, wo ga ma da de wo lo, yi ga shawula hna snu, yi ga de ga wu ma ʻfa yi dé fa nu lo esa tswnawyi ge ke yi wuga yi lo ʻpyi, yi la tsi ʻpyi, mi nyigo ga nuwna ze gi mi ma fu, wa ynaɗyi shnapa la tu ʻna ya ynaɗyi ɗyi ke y yazhise de yi ɓyi de yiabyi yi yi gni ɓa tnubwa, ke yi da ɓeta kpe ɓa nɗye ɓa ga re nyize gi nyize e da ɓ re yna, mi zhi ba la ga é wori ba mi ga lo mi nukodo ɓwari, yi ta yi nyize za shanndye yi ga snu nyize ɗye e bmya gi yi ke eɓe ɗye e da zna mari yna, dun nɗye he snu lo m, he ga gna ɗye he ga wna e heɗye ynangoyi nyi mumu lo, é ga bma he snu m, ɓenɗye wo wu yi yna wo hna